ممكن أقوله: ألف مبروك يا صديقي ربنا يجعله جواز العمر يارب ويبارك في حياتكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويوسع رزقكم، فرحتلك من قلبي والله وأنا متأكدة إنك اخترت صح إن شاء الله وبإذن الله تبقا جوازة العمر. الجواز حاجة حلوة لما تكون مع الشخص الصح ربنا يكرمك إن شاء الله ولو احتجت أي حاجة كلمني.